אָה סִי הַכְּדַמָה לִי מַקַּנְקַדֶּרְש נְכוּן מְזְיָּאן פִיהּ הִי לִי פִיהּ אֶלְרוּטִין נְקַלֵס נְהַאר כָּמֵל בְּלָא חָרְכָה וּבְלָא הַדְרָה וְלָא טוֹן וְלָא כְּדּוּב אָנָא חְלַקְתִּי אֱלָּה נִתְחַרֶק וְנְהַדֵר וְלָא הַכְּדַמָה בְּלָא מַעְנָא מַקַּנְקַדֶּרְש נְצַבֵּר עַלְיָה ḥַתִּי לִי עֲטָאוּנִי אֶלְפְּלוּס בְּזַאף חַצְנִי נִחְדֶם פִּי שִי חַאגָ'ה כַּנְחֵס בִּיהָ וְאִדָּא מַקַּאןְש חַסַן נְכוּן בְּלָא הַכְּדַמָה וְנְעַיִש חַאגָ'ה כַּתְקַתְּלְנִי מַלְדַאְכְּל.